Nna koridaa kono, moo taŋ niŋ luulu wo le bi jee to. Wo moo taŋ niŋ luuloo. i bee ye, i bee ka mandinka kaŋ fo le, i bee ye mandinka kaŋo fanaŋ moyi le fanaŋ. Iyoo, mee moo kiliŋo bi jee, wo ka suruwaa kaŋo fo le. Iyoo moo kiliŋ doo bi jee. Wo ye, wo fanaŋ ka fula kaŋo fo le. Mee i bee ye mandinka kaŋo moyi le. Nbee mu mandinkoo le ti, nŋa mandinka kaŋo moyi le. Mee ňiŋ moo fuloo, i fanaŋ ye mandinkoo moyi le mee, i ka suruwaa kaŋo fo le, i ka fula kaŋo, <hesitation> kiliŋo ka fula kaŋo fo le kiliŋo ka suruwaa kaŋo fo.